Чӣ тавр бо истифода аз қисмҳои хурду рангин масалан, коғаз, сангак ё шиша як тасвири ҷолиб ва нодир тартиб додан мумкин аст. Мо мебинем, ки чӣ гуна маводҳоро интихоб кунем, онҳоро чӣ гуна бо ҳам пайваст кунем ва чӣ гуна корро бо эҳтиёт анҷом диҳем. Ин кори эҷодӣ на танҳо зебоӣ мебахшад, балки хотирот ва ҳунари шуморо низ бой мекунад.